Lwanmala eskulu nee papa ya mbora ari aenyaa jinemuu ninjire mskulu yaa khuvasya tsisendi nee nenjera nee neenzya niinjira nenjaka kusoma khumuda kwa mwaka mulala nanyola ni kama namalanza kazi yanje yinyinyiyone naamua khutsya khukhavakazi neenzya neenyola ekasi muu campuni ya mobicom yulii former telcom na khola kama omwaka mulala siyali ikasi yimbi tawe lakini yalinende amacharitso manyinji. kama esye embetsaa etsitsaa mukanisa jmamosi unyolaembula enafasi ya khustya mukanisa tawe afafu atsya eysiliniieeh enini ya khura mulusimu unyola eshati ivereo inyinji yane hasa kene namua endi aah. nakhachonya endekane nnayoiwanakholaa mukari mwenemo tsihijinji si tsya tsimbi ta alafu nalishhiri mwona sinali nendee <hesitation> ekasi inyinji ye tsendi ta. Namu nakkonyakho mama yingoo nee mukurakho fundu yawo senyela khurula yalimbi taa lakini nalolao na chonya narula endi ngalukhe she skulu nee niitsa ne joina muskulu indi kitale yino nee neemba mbere mwanasiasa kibwakhupa esiasa yino vulei vwenee kwanza yola wakati yaa omwaka kwa 2021 nikhulenyaa khumala vakhwendira mwalimu waundi mucheni wa khukhumirira nee. nalinende musani wefu yalinasinjire ekura wakati yeneyo naamupira esiasa naa mwichira vandu vaamanya vanyinji nee yula wakati indala si wamanya vandu nivakhenjira she skulu wakati ninyinji muakhava khumala eskulu mukwire avandu vatukhu si mwamanyaa <hesitation> nini matikho kosi ke skulu nee khutsya khuonyola principal mwayali mucheni. ni khutsyaa mwofisi yewuwe wenao khulenye khulakhova khumala eskulu khulavaa ekasi. Tsishirinji njakisye nini eekasi ya khukula omukhukusya funda ta shola khola mberesya tsa etenda masiani wefu niyewaliyayanza etsisendi niyeyawola tisendi vaamweresya fwavulana naaye. Nee esye nivaamberesya etenda nalii mwaka twenty twenty two nalishiri mucheni nalishiri khukholakho enini tenderina tawe. imbula yaani mbere tsa tsinganakani. yaani tswere off mbulakho shosishe manyirekho shosi ta. lakini niyanenga mwofisi yee wuwee niyambora arii ekasi yino neendinyu yes lakini kalaidi enini ulekasa ori mwonyela ochake shichira ninywe avoneluo khuronga vonandiche ekasi yino neemberesyee yaiya fungule machesi ori mwenyela na khola na mukhava niye niyamboresya omwaka twenty twenty twoneenjuka khukhola nakhyvoaranga notsya musoka ata okorwa ebei ya tsinyanya yo futunguu. etse pili hohio. yaani uvere tso eshikhaya muneachesi shivulakho shosi shopmanyire taa lakini nekasiramo tsa tuu navola endi shichira neemuye nenyaa khuikhols nanolenjeraa etsishirugi nanyola misho komwesi e tsinyinji tsyone nalaamua nayenaye endi <hesitation> lakhanikosiremo naachakira wenao ndaa khola nini vu liwandara fundu laa khurange. <hesitation> nayira sheskulu vaavola vari no vuvii ooh siveenjiree fwenofo tawe ooh. shina makhuva tsa amanyinji kene alafu tsoneanjire orii si vanduu si veenyananga avundu tawe otsya haundu mundu akhuvora ari neeshivi saa lenyaa tawe ukalukha khusoko onyola khusoko ebei siri ya vakhuweresye sheskulu tawe yaani makhuva kava tsa manyinji tsa kene lakini mu muundu ari nolakhavanga so nyela khuchonya taa olavukula tse amakhuva kenako kave kamaa enini yo weuwe. ovukure kama stepping stone noo wendelee nostya hasa ekasi yene yo sya liimbi ta lenjera sahi nakhekasirsmo nambere na miaka chitaru, <hesitation> enyela navola tsa endi wee wanakharula ni yale lakini wanduure khandi nii nyasaye mwene. nakhekasasiramo nakhanyola tsi macharitso tsa manyinji unola muundu sala khwenyiraa tawe wrishindu akhuuvora ori neeshiri okalukha khusoko okalukha wendeshindi avolari sininyiree shino tawe ulekhane nnasho unyola shindu ukuree ibei eei yingali yene na no khalukha sheskulu naye ne bei yava kwota. aah yaani machasitso chugu nzi mmh nzima changamoto tsinyinji tseyene lakini sasa olakholara oriena naa khekasamo nakhakhola. Lakini <hesitation> kwanza ata neshiri khunyola entender eyo tawe nanyolakho kasi indi muu platinum vandu vwokhwana etsi laani nayiira mundu natsya avundu mundu wa volaa ari alenya looni. wamberesya lag book ya mutuka kama eshindu sha khutira kama security khane mutoka kweneko sikwali kukwe tawe kwali kwa vene khesye ngwoyo emweresye etsilingi millioni kama etsitaru <hesitation> kanyola vanduvanje khunyola vari khustya khulipa etsishilngi ethsyo atanikokachira narulamo naviira macharitso ko khunyola etsikasi mukenya muno lakhanastsa lakini wa nuure ano. <hesitation> hee vavolaavari shivulao shinyola shaashaa shaku shaklimita ta, <hesitation> ekasi yanakholanga sa etsino neendee tsinini etsi nyinji wavola ari nendinyu lakini niwakhanalana nivernendelee tsa nee tenda eyo lakini wandakhalano nyendawali endii at- least sirii nashiri mucheni niwanyola tsyene yivere neendee nye ndavola endi shira advantages tsi nyinyi tsyene shichura kama saa tsino onyola khula ekasi yanje nenali muunzu mwanje embula haraka ta. Nivalenyaa tsi nyanja ma futunguu noo tsijuka noo shina nakhupa tsa omuhimu enditsye erume mundu wa boda boda endi tya haundu fulani uambukure tsinyanyawuunjire sheskulu noo niri khuri noo nirikhutsya musupamarket endi tya umbukure shindu fulani musupamarketi waanjiresheskulu siri lasma vari esye mweene mbereo ta nyenakhola niverene tenda khane khawire kasi indi nakholanga so laa ivere aeh si ilii imbisana ta yaani siri yayamberesia aah elimit ya khukhola shinale ta yii vere afadhli sasa esye mwene niri saa tsino ne naa kholaa nee navola endi shina saa tsino niverende enini masaa manyinji kakhukola ekasi yewanje mwene khurasya ya vanzandika ekasi shichira esye sivsganzandike taa. vavolaa vari mwene mbere. mwene neyeyan dika ekasi nee nakholotsa mwandenyaa halafu majukumu kali manejinji sana. papa wanje ya khafwaa omwaka kwa elfu mbili na ishirini wakati wa corona nee mwanali mukhana wa khurenga alafu vendi vano vaa inyumaa Yaani niisye wanjira mushilaro sha papa khusomia, khumanya mwa mama alaliya ori mwalako mukunda yingoo hasa ekasi yino mwananyola, wkati ya papa ya khafwira mwanawefu nala nalenjiraa muskulu ni nini mu form one yalinende nali nanyota tsinini tsi nyinji sana macharitso manyinji sana lakini iwananyola ekasi yino. yiiyakhonya lenjera. ngwao nakholanga almmalanga form four mama sakhupaa ingo luyoka sa vula shakhulya. shina ta shichira etsishiringi tsivereo. nee ivvere ilipaa vulei uwene sana naa near senyela khulalamika ta ya kharusya yale. sasa esye shenyala navera avandu ndi ekasi ya tendering. niinda sana. shichira silaa khukazianga khukhole kasi yewuuwota onyela wakhola kazi yewuwo nolimunzu nakhandi olende leyenga khuira fundu fufwo wova nairanga alafu tsishirinji ni tsya khetsa t tsa tsinyinji kama boom ya kalf ni tsya khenjira onyela wa panga ewenawala tsirumishira ovee avundu fulani upange orioo naa atleast asikalekhe nende tsy wawo mwene khandikwa ni serikali kwandikwa ni serikali nli stresssi ulekhalaamuumwofisi khulura asubuhi paka angolova nivakhakhulip[a mwisho wa mwesi. Nywoyie urumishire tsishirinji tsi nyishi inini nini khuunjira etransport niinji khukalukha munzu wa yekopa madeni naa manyinji aah. afadhali yewanje yino shichra ulavukalakhu mundu wa khusoko vauri vatani we tsi nyenya wofutunguru wa mananasi. noo otsye ombere ori tsishirinji tsretsanga wakati fulani naa khweresia noo era niwakhonyola no mlipe khandi niwendelea lakini sasa kazi yao khwandikwa nee eserikali yino noo tsya khulipwa mwesi ni kwa khawa vaa khulipire tsyelefu salasini noo tsyanga tsishirinji tsiwere ata noo shiri khukhola nooshiri khumalaa manini kewawo koo oli mwelenyaanga ta. paka wuuyirira newe omwene <hesitation> advantage yindi ye kasi ye wanje yino onyela wetsya wa vuula khandi va kweresya tsishirinji tsi nyinji tsyene sivalakhweresya tsi ta. sasa esyee embere ne navola endi embere vulei sana nende yewanje ata shindenya e khuwandikwa noo mundu ta esyee taa mbere sawa sawa nee disadvantages ya khulinayo ekasi yino novula etsisendi niwekhenya khuchaka eeh. olakhupa khushivi lakini sasa niwa khekasa ilava avere owene sana aa <hesitation> mbere sawa sana nnayo.